Tsy mitombona aloha le eritseritsy hoe le tsy possible mihitsy gny miteny hoe miasa na manao raha raiky hanao zany ah ka tsy mitady tombony manoka ho anao. Satria nagnino? Gny zavatra ataotsika rehetra aloha de manomboka amy hoe 'je' 'moi' 'zaho' tegnako zao heky gn'anombohan'anazy, 'I' ho gn'anglisy. Manomboky amy tegnako aloha zay vo any hafa. Amy ze fotoana zay, raha vo miahy raha hanao de hoan'ny tegnanao heky ijereanao anazy voalohany. De avy teo magnaraky gn'an'ny hafa, gn'an'ny fianakavia, gn'an'ny hafa sy ny tariny, ka tsy mitombina le hoe miasa hanao tsy mitadia tombony manoka mihitsy ary tsy tia tegna. Vandy zay aloha fa de tena tsy maintsy ho an'ny tegnanao heky gn'anovanao raha raiky voalohany.